Kabë dun oy jukyatëp pë ji'im najk kydyëy mëdë siemprem dun nyaka nëj nyakë ponëp jue dun yoyë ko'o jedun xi'ik mëdyakëp kudun ti'i najk xyap ti'i najk yabëjpë para que jadun dun jo'ot kujkë jukyatëp.